Zéro, folo amby zato, roapolo amby roanjato, telopolo am'telonjato, efapolo amin'efajato, dimampolo am'dimanjato, enimpolo amin'eninjato, fitopolo am'fitonjato, <noise> valopolo am'valonjato, sivifolo am'sivanjato.